Hay, anareo roa ne laolo no karaha fa ela nareo zany mpinamana. Nareo donko efa anomboka tam'bola kely donko de fa tanÃ na raiky, nahatonga anareo tonga de <hesitation> tonga de miaraka tsy misaraka to zay tany omban'ny raiky iny koa araiky hita, tsy misaraka mihitsy laolo reto.